समानता सुनचेन त च्यिकू ओम्स्की हुजुई मोनाओ ब्च्या तू कि चयिके तंग एक बराबर अवसर पोरेनो ग्याच। हाती तंग ल्य हुदु जनम आधारो, रंग आधारो, धर्म उ आधारो या हालेस दिखेच्य त हुदु आधारो हुदु तंग मौका पोरेङस पिछे माँ हतेनो ग्याच, चयेक तंग मौका बराबर पोरेनो ग्याच। जैसे कि केशांग संविधानो ल्य तो सात मौलिक अधिकारो तोश, होडो शिक्षा तो, जीएनो अधिकार तो, स्वतंत्रौ अधिकार तो। हुजु समानतौ भवनौ तंगेस जरूरी ल्य निज्या, ताकि च्यिके तंग पता चलो कि हुजु किशांग समाजो चयी सम्मान तोश। चाची बेध बव माय, कि ले एक दिन मजबूत बन्ने सकेतोइन।